Mahandro ao an-trano a no tiako noho ny mihinana any amin'ny trano fisakafoanana satria ny sakafo any am'trano fisakafoanana dia ndraindray tsy mifanaraka am'fahasalamanao. Ny ao an-trano zany azonao faritana, azonao amboarina araky ny filàna zay ilainao.